बंगलादेशांतल्या परंपरिका कपडयांत लुंगी हो, कमराका गुठळायलो लंबा कपडाचो कुदको। आणि साडी अंगाका लंबा कपडाचो कुदको हांचा असपाव जाता। जमदानी, मसली आणि खादी ह्या सारक्या सोबीत कपडांखातीरया ह्या देशाची नामा असं। बंगलादेशाच्या कपडयाका एक गिरेस्ता सांस्कृतिक म्होळा वा महत्व असं, आणि तांतुंता देशाची परंपरा। चालीरिती आणि मूल्यं हांचें पद्हिबिनबी पडतात। देशांतल्या परंपरिका कपडयाचेरुया इस्लामी। बुद्ध आणि हिंदू परंपरेचो प्रभाव पडला आणि तका लागुना बंगलादेशी कपडयांत गसगस्पी रंग। घुसपागोनोलाचोय रचनुको आणि नमुन्यांच्या वापरा खातीरया नामा असं।